Ha yatosi dagingnge narekko <hesitation> loi metta monro to wedding yanre pappa bajanna biasanna ko melli kiq daging ri pasa e wedding yanre tellungesso patangesso narapi sia siminggu wedding mopa yanre na carana yerodo itaro ri kul- ipattamai ri kulkas e napa yetu lalenna kulkas e makurang udara ma tama engka to rekeng suhunna na enaro suhunna rekeng wedding <hesitation> anu yede pagelloi anunna yede rekeng <hesitation> amammsekenna yede yasengnge daging jadi ipattama i ri friser atau kulkas e bara weddingngi yanre baja sangadi narapi sia uppannapa pa lo yanre jadi yero menuruq ku carana itaro <hesitation> <noise> anre-anre atau dagingnge na sala seddinna ero ipattama ri kulkas e. <noise>